קנפדל אלבהר עלא אלג'בל, חית אלבהר חית אלבהר קיעטיני אחשאס דיאל אלחריה ו אלרחה אלנפסיה, מין קנשוףהום מא קיתחרקו בלא ת'וואקוף קנהס כחאל אללי קנגשל מעאה אלהומ דיאלי, אלסוט דיאל אלמוג קירתאהני, ו ריחה אלמלח קתהל ליא אלנפס, חתא מין קא נקון גארק באפכארי, ג'יר אלג'לוס קדאם אלבהר קירג'עלי אלתרכיז ו אלסקינה, אלג'בל זוין ולקין אלבהר ענדו סהר חס.